أول شي، بتدخل على تطبيق Google Play. تنزل، <hesitation> اللي هو تطبيق ال Gmail. هو طبعا أحيانا يكون-بيكون موجود على أغلب الأجهزة الذكية، الجوالات، Samsung، iPhone وهكذا. بتدخل على التطبيق، بيكون فيه علامة مدورة على جهة اليسار فوق الشاشة. دوس عليها، بيجيك شلون تسوي حساب بريد إلكتروني. أكتب البيانات اللي بيطلبها منك وبتسوي لك الحساب.